Mau minot aa mai laot lem aweng tapat ho, mai laot arai alam, ngan mai, mai hmah arai, jei' arai hmah, siu hnai arai mai, mai ne ek, lako tau arai mai aa nah si ngan arai ai pah.

Lem Aweng amai ngai, kai edeng maet ,ploq laksiu, kai din toq hnep laksiu

Kai lem hnau ek, am kira(mileq) sekola yah kai dari(erat)segi(ayo') adiu yah am kira(mileq)hnah. Nok penting ( si nok wei-wei ai) yah pah, anak ceh nai wei yat yah lak belajar(wan eleh) nah si paling penting ( lang-lang wei ) ai .sekolah non pun(tah) yah hran, si pah tah nan sekolah ai nga anak ceh am wei laan lak belajar am tah yah wei . Nok penting(si wei-wei) yah berminat(wei laan) lak belajar(wan eleh)

Nnoi lak mai laot arai, mesti arai lak wan telepon emeu lun mak aren arai ai, wet deh malan emeu lem telepon nah arai madei arai lak mai si pah nan arai mai, nan arai papu si pah nan arai mai pah

Ek wei laan mung adang non pun.adang saa, adang dii, adang ata',adang tam.nah adang tradisi lun saban. Kai nah pelamut wei ayo tah lak yah..wei lak yah lek ek

Padei' nok on eek mrai wan dalau dong adiu ai ko'duet toyang eek mai ngan deh ma' adieu erat ne'eek ai, aa wei wei kalau ngai dan kai deh chiem ma'et am chiem mai la'ot. Nonoh dut yeh.

Sik gorok eek alam, adin yeh Nicholas Using, yeh plabi weik lek nagajar amai, sing amai mral noi, mung ajaran yeh amai mat sing-sing siu nai.

lem breu ek tau anok sik weik la'an ek lak arok ek lak wet amei maju ek lak wet amei hngui hngui arok aweng amei paceng mayak dut aweng lunkan nah sik la'an ek ai

kai um bintang filem yang eek wei' la'an noi nal err noi lah ku'dut um non adin yah Jackie Chan aa nai yah bangsa enkan la hok, kenak um nonoh dut um ngan um Rambo um nah wei' la'an eek nal, nah pun cerita kenak yang eek kungfu kungfu mat yeu nai nah pun eek wei' la'an nal nah

Puun-puun eek wan telepon alam, eek aa.. wan telepon nokia si’ maun dei nan eek mlei yeh dengan harga lau latau

Aaa naan-naan alut nok bisa ek wet, nok pi ek wet ialah alut tam ho' alut, nan alut Pei', nan alut nok malan wan tanah, kai hmeu lun wai kereta deh pah. Mau nan tah ek mat aaa kereta lo tah naan nok pi oro' ek mat lah nonoh dut alut, nah alam nan tah mat alut nah mwi tam dei pah.

Lem pasal luen nok am wan noknan, luen kampong mai nolong deeh panet bueng maq mai atat ciek-ciek noknan ndeeh taw parap nah deeh mluen

Kai nan ligit ceh pel'ah an ceh munng lem bag ceh, ceh mei atat lem bank, dong lem bank deh parap mu'uk ligit ceh, dengan wik, am ceh taot, am ceh susah yat

Masa ek sekolah alam aaa lun Minot arai lah mesti arai lah belajar ta'eu ta'eu ndeh lun nasehat nonoh dut goro' selalu madei' amai supaya amai aaa memperbaiki lah brul amai papah cara yah dengan cara ceh baca' surat, belajal maret, ngan nyel hmeu goro' nok madei' ceh nah jadi mesti ceh ingat padei' yah nah ngan ta'eu ta'eu nah si cara aro' ceh wei' leh' lem sekolah.

Dong nan amai lem aweeng amai, a kai ceh la' aro' dagang, Mara parap tolong ceh mrai ceh loan ligit.

Dong maq arai pah.neu alut arai, noi dong bandar arai, Maya kereta.

Dong yang langet lo' jintoon dong yang langet ilap ilap am ek leh' adin deh nah mung mung, hnong pelabi lo' deh dong yang langet ngai.

Dong lem negara amai ,amai aro' hmeu melayok, aro' hmeu kina, aro' hmeu ingris, aro' hmeu saban, nah duung aa' yah

Lem ayo papah hmeu si wei, ngan et kai mat teknologi ai.tapi arai am arai wei lek mat nok nah pah

Lepat eek ngan anak anak eek ai, supaya deh wei' lun lem raang anak anak ma' enkan ai

An maraal, an nneu, an manaak.

teknologi nok aro' amai paceng lem siew hnai, kodeut yah, komputer, amai blajar laptop nah nok an parap aro' amai maju nan amai kai ngan lun

lem ayo' nok aa nok pi lem kerja arai hran am anok on ngan nok wei yah, ai cuma arai

Weik laan abin weik hnep peik ai

Lem hnau ek al nai adalah aaa lem kira dut manoklah. Manok nai aaa boleh arai man al nai, aaa an arai matai yah pah, an arai maol beu yah an arai ntak yah, an arai manak yah, plak yah wei'-wei dei tah arai man yah, kira aaa an noknan yah lah, wang abiu yah nan arai pah.

Kudut.. kudut pah hmeu ceh lem pelan nok adiu, ayok arok nok kudut sik nyien. Tam alam am tam arok-arok nyien kudut lun wai ai pah.

Ku'uk tong aneng rak

lem wei aheng nei mabel pi arai neu arai lak et aheng abin arai ta'ot arai lak maet kai arai maet yeh hren neh nok arok arai lak plabi tosah ai dei arai ta'ot kai arai am weik aheng ai

Masa ek sekolah wei' la'an ek goro' madei aaa nasihat lem pasal papah jaga' kesehatan arai, nah si pelabi penting kana aaa arai harus lah jadi sehatlah, kai ceh am wei' aheng, am ceh parap lah' mai laot, am ceh parap lah' maju. Jadi perlu arai lah' leh' nah. Nah si' padei' nok wei'.

Wei maeu yeh'wei adat yeh'.

hnau amai ma wan anak ai, amai lak wan deh wei lek supaya anak anak kai lem sekola, dei deh parap wan kerja, parap nan deh maeu lun deh si ma piak deik

Sul mral lem ayok weik lek papah dut sul wan anak jururawat lem mak sakit

lem tana' rah amei wai kira amei lun Sa'ban siu ma rah nok on amei aa mbul atau hmung ialah kudut siu Igu aa kai nan siu rah kudut siu krismas nonoh aa nah siu nok biasa amei aa nyen hgui aa papuk ngan mawang yat lem rang amei panan

abin belngung siu hnong siu lak din ai

Tam mru' seu' nai mat sabun, supaya mung let lem seu' tam nai aa breu maya sabun nan mru' ngan pei' nok bersih. Nonoh dut yah.

wei' ahe'eng deh, wei' adat deh, wei' hmeu deh, maou kerja deh ngan wei' wei'

Skola nok dong nan eek, erat erat ceh deu' laak ceh skola, ceh skola belbi' nam laak pitau koi ceh mai skola belta' sing imah laak.

arok eek nagk padi plut, abin wei laan anak eek man yah

Abin anak anak eek loe' mueng mueng amai ngui lem ma' sieu hnai.

Dong hma' amai nan lun minot-minot atol deh, papah dut gayah puun deh mlun aro' mah' adeu' deh alam, papah deh puh' deh endul mah' deh, papah deh aro' arei' yah sing-sing deh aro' apau mah' deh.

Eek mwaal panet sieu maya noknan nok pi nan lem idiung eek. Ko’ duet mwaal eun bei, mwaal abieu aal ngan abieu awit

kerja yang ek madik weik aa weik mung tah kerja nai abei lah yang yang penting ceh rajin ngan sik breu ceh weik lek mup sin aa kai ceh weik lek mup sin aa jadi mencel aa nah sik anok nok weik yeh lak mencel ceh kerja mencel ceh mup sin pah aa mesti sik siu tau lun ceh akan yok mei weik yok mei weik

Wang nok la paat aroq eek nnal ialah wang abieu raak

Yannie ngan Hannie nah adien bintang pelem ngan tukang nok eek wei laan

on mung lun aweng ngan meiton deh ai sik la'an deh maceng lem aweng amei

Lem aa nok lek ek, memang lem ta'ak lem hmak amai, aa memang amai mei nan hmung, kai nan acara memang biasa amei arok memang amai minat mei lah aa nonoh dut

Sii kerja arok eek ngan toke, wei laan toke kerja noknah, an yah mbul mbul kerja anok nah, lak wan eek tah yah arok kerja nok nah breu.

Ek wei laan mai goro ago

Fuang nok lem aweng amai nan rak.babek ngan al,

bul nok adeu' empan alep ek ngan weik lak wan ek

si' mah aro' eek, wei' pipi padi lem yah, mai mueng mueng amai lun aweng panai padi noknah, dei tah yah bri'eng

Maya maya lo’ leun gonah imeu ne ek lem si siu.

arang adeu' ngan nyop bas ngan ntap sape